जब हम बजार जाते हैं तो हमें होटल में तो खाना बिल्कुल चटपटा होता है। पर हमारे पास खाने के लिए पैसे ना होने पर हम उसे खा नहीं पाते।